Вақте ки ман дар роҳ ҳастам. Хоҳ ба кор меравам, хоҳ аз он бармегардам ман вақти худро беҳуда сарф кардан намехоҳам. Аз ҳамин сабаб ман одат дорам, ки подкастҳои таълимӣ гӯш кунам. Ин на танҳо роҳро кӯтоҳтар мекунад, балки ба ман кӯмак мерасонад, ки ҳар рӯз чизе нав омӯзам. Подкастҳои таълимӣ мавзӯъҳои гуногун доранд: илм, забонҳо, таърих, рушди шахсӣ ва ҳатто психология.